Chi nni pensu? Mah... dipenni... Si cu "latti" vulemu diri un lìquidu pruduciutu di un mammìferu, certu, lu latti di soja e lu latti di jina nun sunnu latti. Ma si cu "latti" vulemu diri na sustanza lìquida ca s'assimigghia a lu latti di l'armali, allura li putemu chiamari "latti".